Pues xic sarang salsa echiping sacolot sayac seyboy sayac cants sayac limün sayacquiniüc nequiey süetiün avesayacuiej baldado a veces sapantsan chipinqui sachunchiün sanchiülan sacueanchiün ndoj sapantsan tiül tarrap stiül tarraptrastqej par nayac sevoy sayac xamantec sapants par nüetiün maquiej neopants cüet tequiey mots ütiaj avesay pues lnaxenguiün chipin que napotson majün aquiüj cantsaquiaj par ndoj lmajün lanacuanchiün narangan nütiün maquiüj cüet o maquiüjuej onej auiüjcuej loque sanajiüran pues meáwan guiay gsaltsa quiaj aveces saxinguiün atecchiping atatowan sejancants ayacjansa ndoj sanchiülan sarangan towan ateac salsa.